Nu lacciria intu lari jarang, ka biasa injo ku utte tu lalloa dongko jarang na pasi ondangi a'rurung tu' motoro a nampa biasa todo ku utte injo na lambungi pamotoroa, biasa injo ku kua jaranga inni lacciri kamua larinna mingka punna kunni todoa ri kamponga punna kampong maraeng iya lohe todo ji kapang maraeng punna ololo'-olo'-olo' nu mal-nu mallinga dakka injo kalomang ji kapang ka biasa injo ku utte anak-anak a, na kare'na-karenai i kalomanga, na pasi ondang-ondangi, na ku kua tala ngingiri jako intu ngittei kalomang nu dakka, ka nu malling kalili intu tala lante-lante ri kalanteang na riek todo dikua kura-kura nu malling todo a'dakka punna ku itte di kaloroa, ka biasa anakku aklampa i akjakkala kura-kura, iyaiminjo biasa na erang, aklampa di balla a, na biasa inni anakku na tambang inni kura-kura iya, ammake rumpu jepang jari punna biasa ku kua angkua pela mi intu, biasa tala na pela-pela i <laughs> biasa ku pangkuai kale, ku pangkuai i angkua lanu kura intu intu kura-kurayya ka injo kura-kurayya manna sibangnging si allo punna laminro dikaloroa tala lante-lante pi Anu pole <hesitation> cuppang, injo cuppanga malling kalilli addaka, ka injo cuppanga, nu lumpa'-lumpa' kale ji jari, biasa injo ku pikkiri, tala manggang injo lumpa-lumpa iya, iyamo pole rungka nampa sambarang na meai punna cuppang jari punna di kutaknang a olo'-olo nu lacciria a'dakka na nu mallinga a'dakka iyaji injo kapang ka iyaji injo sanging ku itte biasa